एम्वुलेन्स भुणेको चाही एक यातायातको साधन हो । जैले चाही प्राय रुपमा विरामिहरुलाई ओसार पसार गद्या काम गरुन्छ । एम्वुलेन्सले चाही विरामीको ज्यान बचुन्या काम चाही महत्वपूर्ण परिकाले खेल्या हुन्छ । एम्वुलेन्सलाई चाही जुनसुकै देशमाइलै ट्राफिक नियम नाइ हुनो । जै लेनबढे, जे जसेरीलै हिटिसक्दान्, जै तरिकाले हुन्छ यि विरामीको ज्यान बचुन्या काम गद्दान् । जैले गद्दा भौत तरिकाका मान्सुहरु चाही एम्वुलेन्सले चाही समयमा एम्वुलेन्सले हस्पिटल पुगाइवटी समयमा उपचार पाइवटी वच्याका हुनान् । एम्वुलेन्सको मेन काम भुण्या विरामीन्लाई ओसारपसार गरिवटि उनलाई जीवनदान दिन्या हो ।